Tambien wa'ktyät kyotzonhupä äjtyä wintämkota' oye, äj muspapä't que oyetä nkä'sä zanahoria picado o sea cocido, tambien rabano muspatä nkä'sä con ensalada, limonhji'k, tomateji'k, tambien jetij kyotozonhpatä äjtyä wintämkota, tambien betabeltij kyotzonhpatä wa'ktyä nko'su nkä'su sea tzujtzupä, sea sosupä u sea licuado, tambien jetij 'yalimtatzäkpatä por que jete wäta'mpä, wäta'mpä je verdura.